ଆମାନେ ପରିଵାର ଲେ ସ୍ଵସ୍ତ ଔର ସ୍ଵାଧିସ୍ଟ ଖାନା ଇସ ତରହ ସେ ବନୀ ସକୁ। ଜବ ଭୀ ହମେଂ ସବଜୀ କେ ଲିଏ ଜାଓଂ, ତୋ ହମେଂ ସବ ଫ୍ରେସ ଔର ତାଜା ଔର ଅଚ୍ଛା ସବଜୀ ଲାଓଂ। ନା କି ଯହାଂ ଦଵାଈ ଡାଲା ଵାଲା ସବଜୀ ଯା ପୁରାନା, ଖରାପ ସବଜୀ, ସସ୍ତା ସବଜୀ ଯହ ସବ ସବଜୀ ନହୀଂ ହାଁ। ଜୋ ଥାରୂ ହୈଂ, ମଗର ସ୍ଵାସ୍ତେ ବନିଯା ଥୀଵା, ଔର ସବଜୀ ଭୀ ପ୍ରୋଟୀନ ଵାଲା ଥୀଵା। ଔର ବାହର ସମାନ, କମ ଖାଊଂ, ଜୋ ଥାରୂ ଥାର ସ୍ଵାସ୍ତ ଅଚ୍ଛା ଥୀଵା, ସବକର ପୁରା ପରିଵାର ହୈ। ଜେନ ତୋ କି ସବଜୀ ହମେଂ ସବ ତାଜା ଔର ଫ୍ରେସ ଇସ୍ତମାଲ କରଵା ହୈ ଘରଵେ।